Ia io ordinateur io ampiasainay zahay universitaire reto e hay! _x000D_ I zaka io zany tsy haiko; misy nambarana'ny namako reo disque dure zany raha io, raho io zany mitarimy zaka tianao, ohatra hoe misy sarinao, sarinao bogobogôsy taloha reny! _x000D_ Tehirizinao de tehirizin'ny disque dure iny io misy lesona tiatinao reny, même koa misy sarin'ny tsaiky tianao be iny e! tehirizinao tsy voafafa raha io. kara zany